Nako menurut ngoji ngone o nyawa manege nanga tradisi oli manga peran toma ngi masyarakat modern manege kai ngoe ika. Moi, tradisi manege wa palihara nanga balu balusu manga dodok do- dodotoko. Sinoto, tradisi n- manae manege ma peran jo jo a jaga ngone nanga identitas oka. Jange, tradisi manege nanga peran nako ika- ika wo tagi ika bolo tagi ino bolo, tagi kotaka bolo Ngone nanga nilai tradisi manege i dadi ka identitas, i dadi ka ngone nanga jati diri, sabab tradisi manege ua so i dadi pertunjukan bato ua, tapi i dadi ka nanga nilai ngone wo akana kia bolo wo akana kia bolo toma nanga ngone ma kehidupan oka, manege tradisi manga peran, sugmanege.